Raha ny vinavinako aloha an, dia ny fomba fiteny eto amin'izao tontolo izao an mety mahatratra any amin'ny efajato any mihitsy. Satria eo ilay fiteny ofisialy izany isaky ny firenena, fa eo ihany koa ilay fitenim-paritra isankarazany isaky ny firenena. Raha ny eto Madagasikara fotsiny izao an, misy efa am-polony eo ny fitenim-paritra miaraka amin'ny fiteny malagasy an. Dia ohatr'izay koa izany ny any amin'ny firenen-kafa izay lehibe noho i Madagasikara.